هو زما د رنګ، رنګونه خوښیږي ، خصوصان سور ګلابي رنګ ،نارنجي لکه ژیر رنګ ، شین رنګ، لکه نیلي رنګ پکې وي، او همدارنګه بنفشي رنګ زما د ټولو رنګونو په ریمبو کې خوښیږي او ډیر ښایسته ښکاري معمولاً.